To mi nanii reality kam, walaa ko waɗantanto ɓernde banda huunde goonga jom, huunde ɗum goonga, huunde naa fewre jom, huunde naa hoto, huunde naa naatal, huunde ɗum goonga e gonga. To haala ka laato gonga. To lilal ko kujje feere ɗe laato gonga.l